हमनी जन के देश में लगभग मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के ही आदमी रहें थे। और अमीर वर्ग के आदमी बहुत कम ही थे। तो अमीर वर्ग के आदमी अपना हिसाप से लगभग प्रती दिन हजार रुपिया से दूहजार रुपिया तक खर्च करें थे। और गरीब रेखा वाले लोग जदा से जदा दूहजार रुपिया खर्च करें थे।